Bunday cho'qqiga chiqish uchun avvalo alpinistlik tayyorgarlikdan o'taman tajribali yo'l boshchi yoki jamoa bilan bog'lanaman kerakli uskunalar, issiq kiyimlar, maxsus poyabzal, arqon va xavfsizlik vositalarini tayyorlayman.